जैकिट के कई प्रकार छन, अर सबकै अपण अपण इस्तेमाल छै। जैंकि: वूलन जैकिट – सर्दियों में ठंडक बचण खातिर ऊन की जैकिट ठिकर छन। ई गर्म रखदा अर छ आरामदायक हों दी छन। लेदर जैकिट – फैशन अर स्टाइल खातिर लेदर जैकिट पहरदा छ, खासकर बाइकर अर कैजुअल लुक खातिर पहरेदा छ। रेन जैकिट – बरसात में भीगण बचण खातिर रेन जैकिट ठिर रे दी छन।